Ha ah, da soa kegny pozinareo toy ka Akory kegny nianaranao nifidy pozinareo ty? Ha, da tena mahafinaritsy kegny e Sady milamindamy aby na ny bango volonareo, na ny akanjonareo da mitovitovy iaby Mba raha mahafinaritsy anahy koa kegny toy ka